Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ edwuma a mo dͻ na meenya akatua kumaa bi kyɛn dɛ mebɛyɛ edwuma a me kyer na meenya akatua kɛse. Siantsir nye dɛ, adze biara ebɛyɛ a edze ͻdͻ bɛbata ho no, eyɛɛ a epra wo yamu na eyɛ na mfaso so a otwar dɛ hͻn a wͻnye wo bedzi dwuma no hͻn nsa ka no, hͻn nsa ka. ͻnnkɛyɛ tse dɛ mebɛyɛ edwuma a mekyer no.